Chini hayung o saat haazar ni sai kwbang kokthai kok sajagwui tongo. Phiyaba hatai gurugwui naikhe aboni sai fano kwbang kok sajagwui mano. Aswk kwbangma kok rok no kainwi bedeg o bagwui mano. Aswk kok sajagwui tongfano joto kok no swyui manya eba kwbangma kok no sawui tei swyui bo mano. Arono kwbangma kok ba kaaisa bai kaaisa mili oi mano. Abo bahai khe ongkha hinkhe kok kaaisa borok rok kwbang ma hatai o tongna thangtini bongni kok pherui thango o kok rok sajakna thangkhai.